Na mi namah deito ogbagba nah meh, mah, alama ba-gbah, nama-bi hri-zen- zen ayah nah meh, orah, kalama-gba, neinim kala-adım amim meh, nah-mah gba-kpeem abi-jueing meh, einins kala-adım, neina ria nami-chucina meh, orah, nah-mah wah meh, so-alama bu gba dumor-dumor, mah-juei-nim, ah-yah nah meh, maah-mah juzinim kala-adis ah-worah, tah meh, alama juaninzi aworah ah-meh-meh, moma-nyeikononu teitei tei zinor meh, alama deita ko eikononu ah-mel onyo- nyi dumor-dumor-dumor-dumor meh, meh nua yor oramah deitiii inyatue owor-alama will inyafue owowah meh-meh, dumor-dumor zinor meh, onwii janjei, ino-go-go adim nibom taya tah meh dumor-dimor omh meh, ma ba, awi injajei then ah- tah meh tah meh mibia, mibia fua-yah, mi-biafua tayah, mah-tchi-tcho'm onah ahi-no'h demor dumor ah meh-meh, mbah-wui injajei eiji aaaah, mawili, mah, mah worah, gbolo onyi yeiji, ah winyi mah wah gboki- eipah, ah-winyi mah-wah gbolei-eittahi. Tah meh, ah funinyi akuan chuim, mah tchi-tchor, ah-funinyin ah-kuan chuim-yah mah-mornah, ah-funinyi because e-eh, eh awuir tchi-yah, awinyi mah-tchi-echor ni-ection echoulii, ah-wiyi kuaba juim, mah-morndh, ah-wuinyi kuan juim yah- meh-nama giagah, majuanze kalimarim, ah-wuinyi ahia-juenze- yah, inyi mah tchi-tcho yah-jueh-mor, yah zi-meisi mehameh, yah gbler ha, tah giegah meh-meh tah geyi orizi wasah, ah wuinyi yah-juenze yah wui-kwowi kalamarim dumor-dumor-dumor nama gba kali malie namah zino-ogbogba ah-meh-meh, dumor-dumor-dumor, to mah bah weeeeh, inyafuch, zi-injakueh ah-meh-meh, akia-wui-infatue, ah meh, inyia yah, yabihri- zen-zien izaklei, eiji, no-dumor-dumor, and akiaba-buziii inyatueb ah-meh-meh, inyi-yah yabah nyeiko norna ginor omeh, zinor meh eyi tchi-tchi ettah-ah deita onyrmi meiyi.

Akia-nyi mimeiyi tah, yibu-bi chwuii, yah yi meizi akua nabi, kaba yizmeizi akua Keinazi-yaka mah-nyi alía-nyi-ku ni-chwui meh, naba, ah, atimerzi akuah azí, dumor-dumor zinornor yah wueijei adi-marror, alikech, alía-gbo mah-meh, inkalalia-gbomah-meh-meh nei omah nyeika. ononu meh, and-theng, oleichion, olei-chweiyi nor-nat ahin, kala-lun ba-tchor meh, kun so rah nah ebi.